डिशवॉशर एक टब सी बनयूं छ, जै पर बर्तन राखी दींण छ। जब यो चालू हुंद छ, तब ई मशीन भीतर सै पानी हिट करदी छ, और ओ पानी बर्तन तै फुवां (स्प्रे) मारण वाली पाइपन म भेज दींद च। यो गरम पानी और साबुन मिलि के बर्तन की गंदगी, तेल-फेट, और दाग दूर करदं छ।